Itony aby a karazagna frômazy fantako: fômazy avy agny Antsirabe, dia frômazy camembert a, dia fômazy a la vache qui rit a, dia frômazy a labanita.